The are so many foods I know about la good for ley human eye sight i’ll list a few from nay lay study I do and my lay understanding one nor ley food wor I know good for ley human eye sight la ley food ley call carrot, carrot la food almost like vegetable a good for ley human eye sight yeah another food again I think good for ley human eye sight sweet potato sweet potato yeah sweet potato a can give you good eye sight another food again I know wor can improve ley human eye sight fresh tomato yeah tomato la a vegetable wor yeah a can blood and a good for ley human eye ball too a can make you your eye sight clear and and and good another food I think good for ley human eye sight egg yeah ley chicken egg you see so chicken egg la la la something wor a can help improve ley human eye sight from my lay study I do in school another food I think good for ley human eye sight fish becor fish get some oil ley get some type of fish neh like mackerel neh. Wor ley can use to make fish oil and thing neh all la one neh a good for ley human eye sight fish la one nor ley ley ley food too wor I think yeah a good for ley human eye sight another food again oat ley quakar oat neh where you can see we eating oat too la one nor ley food too wor good for ley human eye sight all ley thing neh can help your eye ball be clear and you can see properly another food I think I know again beans yeah beans ley get some type of beans neh when you eat ley a can help improve ley human eye sight yeah ley get good good beans neh different type of beans neh wor when you eat ley a can help improve ley human eye sight another food again I think good oranges yeah orange orange la one nor ley food wor get plenty vitamin inside a yeah orange la la la vegetable or fruit wor when you eat ley a can help improve ley human eye sight another food again I think pepper yeah pepper get seeds and some of ley seeds neh in pepper a very good for ley human eye sight. When ley food neh enter your body all get different different role neh a can play yeah another food again wor good for ley human eye sight la milk where ley white people get wor ley call yogurt yeah I remember ley time I was small my pa really use to buy us yogurt when I ask him daddy ley other thing here ley other milk here wetin a good for he use to tell me my son a very good for ley body a can help improve your eye sight yeah I think la some mor ley few foods neh the I will list where I think I know about wor very good for ley human eye sight yeah a can help improve your eye sight a may you see clearly yeah.